Vichi vaxi takuu cepillo ñaja kaanto vaxia ra <noise> yaa takatiantu loo yu'untu i'iniva tantiutia yaja kua'a, chi takatiantu loo yu'untu ta xinaa ra kontoovi yu'untu, saa intu te'evantu xixintu ña'a xia'a xixintu taka ña'a ra saa inva yu'untu koo takatiantu yu'untu, taku sana'na va'a ra xiaa yu'untu nujuna ra vichi raa vachia ñaja ra takatiantu yu'untu loo kana tii ña'a, taku xia'a ña'a xixintu, taku taa ña'a kixi'ka yaxintu ya xixintu panva ta ñia'a xa'a'ka ra tijaa nu'untu ra ika kani kiti yu'untu xiaxi ntiiri nu'untu ra yaka kua vaxia ñaja ra vichi ra va'a va takatiantu yu'untu koo kuakuavi'ri ti'i yu'untu, taxa kuniri tiiria takatiantua ra kana tiiva ña'a yu'untu ra sana vaata loo nu'untu xixiantu te'entu vichi ya kuaa ta kuiyai ra xixi loo'ka tai xii nu'ui ntita nu'ui, nta looa kiiri su ñaava kua kixa mia yaja xikaya vichi kunta ininto ya'a.